<noise> Haa pellel mi huuwata dammugal no wooni haa pellel may dammugal noy on ma? Ok dammugal no wooni haa pellel mi huuwata min huuwata haa dammugal sappo e didi on.